Ià, telo zen̈y tàn̈ana efa nipitrahako. Ta Tamatavy teo eo ho eo amin'ny araiky ambiny folo taon̈o eo zen̈y izaho nipetraka tan̈y. Avy iô Antananarivo tsy ela izaho teo, mety telo telo taon̈o teo fo dônko, efatra taon̈o. Avy iô amin'izay Diego, efa aroe amby ny folo taon̈o mandilatra zen̈y Diego.